أفضل أكون اسافر بالسيارة لأن السيارة ممكن توقف على صوب وترتاح فيها بدل الخنقة وقعدة القطار.. يتهيأ لي بالسيارة... الدراجة بعد بسافر بالدراجة متى بوصل بعد؟